Si puru a mia la carni nun è ca mi piaci tantu, iu nun pozzu diri ca sugnu vegetarianu. Manciu pisci, ma puru puddami, maiali. Dunca, nun haju mai pinsatu a zoccu manciari pi sustituìri li proteìni di la carni. Po èssiri ca mi sbagghiu, ma mi pari ca li ligumi, comu li linticchi, li fasoli, li piseddi, puru li cìciri, hannu assai proteìni e putìssiru jiri bonu pi li vegetariani. Però po èssiri ca sti proteìni nun hannu la stissa qualità di chiddi di la carni. La virità è ca nun sugnu sicuru. Iu, si fussi vegetarianu, mi nfurmassi bonu, picchì è questioni di saluti. E cu la saluti nun si babbìa!